Mi raɓɓetay ko mi taarirta, leeda e seloteb, mi maɓɓa gift ɗum, nden boo mi taara ɗum e seloteb, mi taara ɗum, ɗum wooɗa boɗɗum no haandi. Mi raɓɓitay mi sooda leedel boongel ngel ado boɗɗum boɗungel.